Tↄ imi nggↄ min di tes azeng. Ada min ni nggↄ min bar a kuweneng azeng nari zeng nayit ba di tes imi zeng. Imi fɛ di tes, imi yet nggon kafi imɛsɛng e ni nggↄ min nari ↄng fi imi, fɛ nggↄ min di tes. Nggↄ min kiman ra kuweneng nai kakak fɛ a tes nnon nafaa zↄng nari kayↄng nabining e. Amatek wu ku zↄng, atɛ bɛ se ba bɛ bar a kuweneng ma da min. Adamin bɛ abining iwu yet afɛ afaa fɛ adamin bɛ ka bↄ wu a-abɛ di tes imi zeng nari kakang naring fi in di se atut. Iyit ni nggↄ yit yet yit ba taat azeng nai kakang, ngma yit in yet yit batek. A kin tes kabining e kayↄng ku, awɛt iyit bataat e meng batek e meng in di se yit ni kutset. A-badi tes nari ↄng fɛ ada min bɛ ba nyining bafaa. Ngↄn ren karing fɛ anet bɛ banyining bafaa kari eng ka bi kudɛɛm. Nek akyɛ? Vit abining fɛ shim na ba kubↄ afubuk. A wɛt ada in bↄ fubuk, anↄng e meng bes ni ndaam nari. Ifi zining e yet ɛ, bangining e, wato bi nggↄ min, ba kↄrↄng, ba kↄrↄng. Imi dook naring fɛ indi kuren fɛ binggↄ min ras, imira won imi Kɛ nggon nin kɛ anganneng akak ayi ana ra kuwueng, kuweneng kufaa awo. Ba ras kuren. Ada min ma ice wu, iwu atsosok nggↄ nin na yisi min ii yɛrɛ. Anↄng e me, imi shim akakin ana ra iri kuweneng kuyↄng awo. kɛ imi shim nggon akak nɛ ka wuruk nari kari kayↄng awo. Ifi rosok azↄng e me ba yet ɛ, imi dorok nari, imi dorok kaba ne kurↄk di sɛ nizene meng, nggↄ min ne atik nɛ ngarak ni mi. In rat izen in sok izen isↄp ni in tsin tsɛt yit ikan nitu kan na vom. Azↄng e me ↄng fi in sonong yit ni tsɛt ikan ni itu kan na vom. Izen ikak in tsin tat kufɛn azↄng ni in tsin shashang nakan na afet. Izen di se fi in kin shashang afet na agban nin, afet kai a azining sak a nukat azining nek kurↄk, kurↄk ikↄsom. Ama nↄng in sɛ kurↄk ↄng in ra itsɛsɛk da kan na afet fin kok ina in bin sɛ kukyang. A in rasak nari fɛ nggↄ min nama fɛ adites yit nek kusonong kukyang mak di se nai me awo, se ada min tsɛ ka tsɛɛt kufumung. Adi won yit iyit. A wɛt izene yↄng, imi ra ku se baunneng yet ba gyebet e. Izeneng imi ma rak in tseng ni faa in dang ra itees, in gang if-imɛɛsɛng e inse na rↄ itees ifɛ faa. A di sɛ narↄ itees a di tonong kufumung ka ada min ku nↄk. Nek imi se narↄng fi-narↄɛ itees e, in kↄs na-in sok kari fi in di kↄs ba in tsees ni in bushung nari awo. A tsɛ di sɛ zak a zↄng nari me adi tonong kufumung ka fɛ ada min ma ka nↄk kufi ka kuweneng. Se in fɛ ni wu in fɛ tↄ, ikyɛng fi ite. ↄng, won ana bun nari ana tsɛ sonong, ma nigang a-ku-nkↄs e in da bɛ ari ni kukↄs, kunom fi ku fi fↄↄn in da bin kusɛ in da sonong-yit ni iba ngma. In fin bɛ na ri ada min fɛ ma ana tseng, ama tseng. Ama fɛ tseng e me, a bɛ nari vit iwu nari. In cɛɛt na ada min akɛ sak anↄng ɛ? Ɛfɛ kushim wu ne, iwu ni ku tonong wu, a tonong iwu shim ada ada nye kusonong wu na adakunom. In sonong vit nggↄ min gung ni mi, ba in fok nta anↄng e awo. Ikak te fɛ in shim nggↄ min kɛ ase bakat a zↄng, baa se bakat ni imi ba. Ikak te idↄng fi in shim in da kusɛ in da fok anɛ? Ba ase zↄng awo. Imi sot kyↄn tɛ imi te nggↄ na barunneng ba bane fɛ ba se na ma min. kusonong e nↄng di ta ba. In se nↄng e me ↄng Sak in di ra ifa gma azeng nari zong. Ifaa min ba in tseng narↄ kakak awo hywɛng-hywɛng ba. Karↄ kahywɛng hywɛng e fin di tseng e yet fi in tseng na gindiri in tsin ra ifaa ikak a zↄng aba iyↄng fi in di sɛ kufumung fi kudi nↄk imi agap itees nnon narↄ ifaa na a gwamnati. Anↄng e me ↄng a sak atut e meng in tsin di yas nek kufumung kuyↄng e meng fi in tsin ran a gindiri. Ngma imi kusonong in, kudorok in in dorok azeng nari ma ada min. ki zen deet, na ma fi i sonong yit, barunneng fɛ ba dorok ni faa ba, awosong e. In kute ni faa, in tsin ku sak narↄ ifaa ayↄng fɛ ba di sↄsok azↄng. Ba ra kaakyɛ zↄng, kuyak ba zↄng, kaakyɛ zↄng. Anↄng e me, a kyem a sonong ba nek a fok yɛ ba kaba tsosok narↄ ifaa me, a tɛ wosong azↄng e me. Ngma na nↄng ba imi ku won awo, in tin ya kashon ni tees, ni ku sak narↄ itees e me. In tin ku sak narↄng fi imi kin di gang aba na bɛkin kogi, iwu ma ya kashon a zↄng, adi gang ifɛ zↄng se in fɛ azↄng e me imi ma riga-mi ra inanin ishɛrep e iwu s era ba. Aw-ayↄng fɛ a di kus ko iwu ma nice wu adorok, ara it-ifaa wu nɛ tarasa ice wu. Its kusot fin sot yit iko ni dorokin zak atut ana ɛ-in da fɛ ni gang e atut ana, imi tere Nek nggↄn min nama fi mi ba in rakuweng awo fi in nye kari in bene nggↄ min a sonong azↄng nari min, ayↄng ase gung ni mi kyↄrↄng ana na ba running ngma. In set gung na ada min ngma in set gung. kudɛɛm fɛ ba sɛs iko nizni jay a meme, kudaam kuyↄng ti kudi se ba kuyↄng ku wɛt ku tseng ngma-ngma. Kusot kyↄrↄng ku di sas yit, nek akyɛ? Nhywɛ ba gun-bun gung ka da shike ba ba se gung e awo, awɛt kusot e ↄng e me fɛ ase nibↄk kunan nin e ma, vit ibeseng, vit ikyinkak. Kɛ yo kuse yɛt awo, aya ↄng ase ni kudaam. Kɛ ayo se nɛyɛt kudaam, aya ↄng ase ayɛt kudaam so kusot in ngma in dorok azↄng nari in se ni kusonong azeng ari, kutomong ma in tsin ra ko ngma a zeng nari ba kutomong tseng ni mi hywɛng hywɛng narↄ kakak awo. In dorok a zↄng, ba di tes a zeng in tin rɛ kash in ye kashon ni ifaa min azeng nari in yↄng in tsin ra kutomong ngma azeng nari in tees nnon azeng nari. So kusot in, kuyet kufɛ ari azeng nayit. In da kyem in fɛ nayit awo nek kari ne, kareng fɛ ba di tes, ko karↄng fɛ ba dakop in di se ba kaba tes iba, ba di sonong har ba di kus ngma. Base zↄng imi ↄng in se zↄng naring narↄng fɛ adakop in di kun a kaka min di ku ngma in se zↄng nari me ↄng in fok nta kusot in azeng.